<noise> maya- ama- amaisha amala amanonu, wouilima, ivomba ibiasara, pi- jangapatie hera ndyo nangapata hera ndyo kumaisa kumanonu. Maana ihera jira jikunsaidira isenga inyumba, <noise> ilima pavaha, <noise> isomisa avana, <noise> ili iva ilika kusekondari, <noise> ilika kuchuo, <noise> iuwi ila ihera ungave nihera jikukusaidira kwasabu, uwomba imbombo isiku- isikuingisya ihera kwahiyo, maisa kiva manonu, <noise> wirima wuu- isenga inyumba, wusenga kunjinisiku kwingisisya ihera upangisye inyumba suwingisye ihera <noise> u- uibea kuu <noise> kuvomba ibiasara, kukyona ikilu ngavya nihera vikyoni kira kikuvikira kikuvikira mmaisa kiva kave manonu, ungave nihera umaisha yatakuwa mazuri, huwa unafanya kaz.